<noise> ٹیلیویژن ساڈے لئی بہت خاص تے دلچسپ چیز ہے جی۔ آج دے سمے وچ لگ بھگ ہر کار وچ ٹی وی ہوندا ہے۔ ایمیں چھوٹے بچے کارٹون ویکھدے نیں تے وڈے لوک اس تے خبریں تے گیت کھیڈاں ویکھدے نیں۔ پر ٹی وی کم کِدّاں کردا ہے؟ تے اس گل دے بارے آپاں گل کردے آں، ٹی وی اک جادوئی ڈبّا ہے جو اسٹوڈیو وچ کارٹون تے خبریں بناؤندا جاندا ہے۔ انہاں تصویراں تے آوازاں نوں بدل کے سگنل بنا کے انہاں نوں ہوا وچ بغیر تار دے تے سگنل نال جڑا ہوندا ٹی وی تک پہنچ جاندا تے جیہڑیاں آپاں ٹی وی تے ویکھ سکدے آں۔ جیویں کھڑکی توں باہر تصویراں ویکھ سکدے آں، ٹی وی وی ایداں دا طریقہ ہے تصویراں دکھاؤندا۔ ٹی وی دے چھوٹے چھوٹے حصے ہوندے نیں جو سگنل نوں آواز وچ بدل کے تے سگنل نوں سمجھ کے تصویر تے آواز وی دکھاؤندے نیں۔ مینوں ایہہ نہیں لگدا کہ کارٹون وچ لگے چل دے نیں، اوہ آج کل گانا گا رہے نیں۔